Tu san yeti tu bisɛ yelebire wa. Ma yi'iri e la yelemɛŋɛrɛ. Ɛɛm, honesty. Yelemɛŋɛrɛ wa, hmm, a de'e yelebise'ere n de yelekãtɛ paa nɛra vom puan. So nɛra san ya'ɛ nuurɛ yeti yelemɛŋɛrɛ, sɛla n ni wa'am nɛresaala vom puan na de la tuntɔɔnɛ. Fu tɔgɛ la tɔgum, fu iti, fu bisɛ ti la yelemɛŋɛrɛ. Fu iti la itegɔ, la de sɛla n wan basɛ ti nɛra bisɛ fu ti fu yelmɛŋedaana. Yele n lu na ti ba sɔkera, fu de yelemɛŋedaana ti ba wan nyaŋɛ yeti ɛɛ fu tɔgeri wa la de la yelemɛŋɛrɛ bee. E ani se'em la fu san dɛna se'em n de yelemɛŋɛrɛ daana, fu yɛla zo'e zo'e yɛɛ, pɔsega la buurena. <laughs> Pɔsega la puan la ta'am dɛna wuŋerɛ paara fu. Beni zuo, nɛrewoo san la de la A gee ti fum yeti aai la de la B, fu wan nyɛ ge ti bumbu'um nan bɔna bini. Amaa la san kiŋɛ nɛŋa sa ti nɛrewoo ta baŋɛ ti ãa haa, la de la B gee la daa dagi A. Fu wan nyɛ ti nɛreba pɔsɛ bɔ'ɔra fu gilema. Bala fu san dɛna se'em daana n de yelemɛŋedaana, fu tari gilema mɛ. Yele san paɛ ba eeri la fum zi'an. Dagi bala ma'a. Yelemɛŋɛrɛ la basɛ ti tiŋa n maala. La basɛ ti nɛreba n tara nɔŋerɛ bɔ'ɔra taaba. La basɛ ti buuri tara nɔyinɛ ɛɛn hɛɛn. Soo, yelemɛŋɛrɛ n tari sɛla kina tu zom puan na n bala.